Azo lazay hoa ara-dalana avao ny fampiasana ny vinavinan'ny polisy satria manampy ny oo i io. Ka na de hoe mety tsy ho marina zany io fa manampy ny olo avao mba hitady hoe aia ho aia ny misy azy manoloa ny toe-javatsy anakiraiky.